Bëweeti, bëweeti cíwun koowí mee awará mak dí untab. Bëweeti cíwun koowí mee awará mak dí untab. Pasëk bëweeti untab unţíjaţ bá bëweeti untab umënţun jáaţ unjënţ. Untab, bëweeti náfá bël dí untab ací ndënko ţop kënjeej bëweeti kaweetëna ţënko andënjënţ. Á bëweeti kak mëyëlan pënjeej bël pëlënk ţop këfawëna pëlënk. Á bëweeti ndank bañaan kawín bakáaţ ţí ngëndus jeej bëweeti kaweetëna ndënko waw. Bakáaţ ajá bundoo wul bujeej buweeti kafawëna ţënko ŋal ngëndu kacincëna ngël angënjënţ. Bëngëmbëlin mëlik ná odësabel ná omo kasicëna ngëndusa angënjënţ. Kon bëweeti boko ká mak injëriñ ţí untab.